Aka gulenye ɗawi da ɗawi cheka kegh gwaɗa lafiya ghva udʒange gaza yaya ka tudʒan ngna vakoraɗ maya kori zang zungna, tambaya kwata heshunda kwarinch na, agi yayaka tudʒan’ngh na a dede tu mog ɗawiya <hesitation> a kula nduʒang n kwara kwaraya guʒa yayaka tu zangagha kwaranaka tugwaɗa lala munye, tsaghanabku, <hesitation> hulfambetne a yaɗe alan hulfa lem zaladvai. A yaɗo alan hulfalem zaladva kwaran ka tudʒangagh. Amma yanʒu ɗowa ɗawiwuhna gulengna keghni, gaʒa maga maga udʒem rashin lafiyani damog kagh kane ka. To vita yambutangaghuwa dama kaldan asibital, langabka dam asubiti nigha docto tunzangane, kwa runanka tinunda magata tuʒangh ngne, inavaya magata doctor. To doctor gulnye, ku ta <hesitation> am uiminda maganeche da sunsuna kwarabakwara ka chewa guʒa vayaya, ei da kor chewa agha magami vaya, magani vaya magani vaya magani vaya, magani vaya, magani vaya da sukwataka a wunka. To gaza lagaka tubla doctor na mawa gargajiya gargajiyana da apkla davla ɗigha gha agol ei hmab naya zamani yau, Hahaɗ sanga dadamun tu saukiye haɗe asibiti magumaguʒangagh rashin lafiyana klapka don zibiti, ghaghanga ghan kaghma ba uʒimhaba ghanghanga ma tsat kwaohma jeb danzibiti ka langabka tan ʒibitibiye munda kwaran nan doctor, asukwa ghuen vaya asukwa ghuen vaya, asukwa ghuen vayaka. Vulunka vayunda korch. Ama ankan nge gwamnati ma hamab klab tu nauyiya ajamma nashiba a’a warka langaf lakena, gaʒa ghuen ghwange kana vinda nach na baifi hasha, hkna da vulanatal an zibitiyu. To sauran tajeb da sukuk tulumaka. To ga da suk tulumaka mughanka takardan vulana doctor neche da kal ka jebe sukwanafal tadiya. Ei neche turʒi magiya malan munna ei mbudava mbuda luwa, luwa vaya, vaya gol, dada gwamnati tu mogom puta puta kayo, agha dakano humabu sai sukwen kwaba, su kon kwaba ngana ma hmabu thuta akanuma, sai maga maga kafa laka kodun siyasa, nunu kaka ɗob. Tola siyasa, munuhana. Gwamnati lenʒin amdʒuva lan siyasa. Agha asibiti hamb inamduyaw halu hat halal daga na ana doctor ne ana tutsuhara vinda neche ku jeb mak dasuk tuluma hahad. Ama danka, duktuwo, dunka suk ghuwenunda kwarana dakutana, ei bagabadaya ghuen, ghuenba ha haɗunda buʒdan ghuen aluhunda ha ndʒidinuwo, vana kor dakutana sukwakat nechuna, sukwa ka tininda dan kwaɓa nana kada na kaka nana indka kwaɓin to hiɗiko kwaɓa sukwanaka tudʒangagho haɗ dambat tuguʒunda ksaftau saisasukwaka kwamin tala gwaɗa alman. Askwa tinarha mu dʒangagha. Sasukwaka. <hesitation> ghuena ɗughana muʒangagha dambuk, ko ghangagha ghuna ɗughana ghuenunda kwaranan dakuuta askwa dam buka. Dadamun kam gaʒa hifhiɗamtukna thahatab mawu. Ama mawafhiɗa, awafhiɗa kag dadamun, tsakika a’a <hesitation> tamakanafta ka dadamun. Saboda haka lamun amawufhid yanakano, yambuʒangaghuwo, kaghi, ko markw bagha, konu yambuchuwa ei tujeb dan asibitil dakana. Asibiti haɗ tunda tavla puta puta gi va koraɗa ha undunda da su ka an kwaɓagh. Saboda haka, ei kwaran taka tu gwaɗunda ɗyak ɗyaka anda kokuwa gwamnati aya a gamsawa awi maga vaya kusasupsahan damig hin tkampena zabena to ato agha asibitiyayi kana, awa maga dasbiti, awi maga makaranra, wi maya tina vaya wi maga. Tma vaya wi maga tina vaya, kakagh da kor ndak nda taʒarata undʒinagha <hesitation> a bugunda tumog hang karatu, hugunda dasheng tu ghuene nunucha, siyasa ɗaɗana, duniya ɗakanana ei siyasa <hesitation> a dʒuva ɗafa mbaʒach dʒuva thab, dʒuva thaɓa mbaʒach dʒuva ɗafiya. Dadunda vulana tnarhuna, ei thughantaka tu kwaɓa nda maggiya nunuhana nyannyama ham nda nech nana, ei vuratamawa mog tsiyaba nya nyamautal, tunda nya nyamu nya nya han andina lagalahan dan abuja, tsatshura hanye, agha thavamathal aghdina, tubadai kag alamun, tubadaimun tunda ha dadunda datanu timu, davalana tima suwa, hadachunda davulana a ghuenan asitiyiwa, makaranta haɗ han tabanatawa. To nanana lau nare, ana wa bukva ghanye alamun amawa tsukwaf ghanye, tu zubmawa zabena, suna mawa dadunda da zoɓmau chewa a udʒanga mang ma. Gaʒa ma zahab zublna va alumbatangma a ama alaha mog shashasasna, kyapegha ngra nunu hana, gwa bathah thah thahan da kawor ba klaftamau tsape, balala dam office ha nyanyamau nda gwaɗa a vita kag kaghna udʒanga maɗana a adinin vayaka, amuntha magu siyasa adini, amontha siyasa kabila, kabillanchi, amontha siyasa son kai, amawa maga inunda dadʒov tina vaya. Tuluwa tavul lumamun gat kma, davulamawata tinunda suka, lubka dan zibite, dʒava ghuene jeɗka da muvahah haha mota da klanata tughaka kwaɓa mota daibunda dakhana ana nech be ina talaguna ne ɗagwa talaga nda <hesitation> asorok asarok golnana na ɗangwa talaga nda asorakagh, uvahah shine asorokagh aghakana nguɗi ayi uʒina ɓuʒana kana lalahan torbuyunda dzavabu udʒangamawu dʒuvamun kanuna agha kafkdahan ekarmasa an dʒurbo, bui buiyahang tchiɓamawata. To nana ma a rashiya kwaran tuʒinagha tarbiyaghe da koralan dede, kag dide an an gijun taka tina mamnya an an vaya maga ka ɗughambu anan vaya magaka ɗughambu, an’an vaya magaka dughanbu. Hiɗafbu zang ndanau, thavalhamau tadʒina va woga kushegh ba bughasta labhan ngu han ghana ghe sai ksatafksa ndra kasukwagha mahang damahga, ko dad ɗavviɗ kasukwa ghamahan damuhga. To zaman nana ei. Wwuha ɗakana, zamaniya ɗyan ɗyame yanʒu. Dyamdyam kuma dyamdyama gha dʒavakat ɗaf damuh gagha, dʒavaka tima sa, lab maganaka biyaya dugwamnati, maga na magu gwamnati tina, a use kaka, neche kawai, siyasunda mogul dakana, lamawa dan siyasuma, ei thathathatha luwa, gwaɗa ghva numuha, numuhana ko ghvama ai siyase sanga ta ghva ɗakana. So alamunye gwaɗunda kori njiɗunda lan tiɗaya nchuzang hana ei ngiɗa chuchamata bewa, va keraɗa zungzunga. Chu njiɗana ina taf han tin taɗaya tamagatahan tinana koda fata mahan udʒinhunda toimau kanama, dasun ha alahunda chan, chan, chan, shukwagha sukwagha da sukwagahenma dasun han rugwaɗunda tɗamalina don tafataham. Saboda haka suna nema tarihine.